Kereta sona au be'i pernah sae fa au beti bisa leken neme faik lo faik untuk au perkirakan sasae kereta.